ہر کوروم در لالو سخت شیئی انا اسُو کے کوروم شروع تھونو در لالو سخت بینو۔ سئی ادامو وجہ سا مشغول تھینو تمو کوروم در آڑم بینو۔ با جے چاک مشورا نی بینی۔ سا لین دین بینو کنأ آول دی ایناک شانتا سخت بینو۔ با آسان بینو۔

تومو علاقہ در کوروم تھون درجو مشکلات ہُن نیش۔ اول کوروم شورو تھون در کہ مشکلات بین باجے مشکلات ایک دا نیِش۔ اؤ تومو علاقہ در کوروم سیدھا جے مشکلات نی بین۔ مشکلات بین باہر علاقہ در بیِن۔ باہر علاقہ در کوروم بین۔ سیدھا مشکلات بین۔

می سا دیس یاد ہنی سا آسو تمو بیٹکا در یا گوٹا در کتاب میتاب ݜکونا یا محنت تھوناسی سا دیس می یاد ہنی۔ اموݜا نی بیلسی، کامیک شیئی تھئی محنت تھے کنئی سادیس با منوݜ تا اموݜا نی بیلی۔

مہ جھئ غورہ کوروم بیلؤ یا جھئ بیبار بیلؤ مہ لالو خوشحالہ بیمہ او اکوتی انہ محسوس تھئی مہ چی اج مالالو خوشحالہ ہنو

ما کراچئی چکرا تی ٹریپے چٹی خوشاریما ، کے سیس در اسئی چار دیس بھار بئینا مسافری تی با آسو واپس الو څے چار دیس چٹی بیلی۔ نو انیس کارا لالو خوشاریما ۔ کراچی چکرا ٹریپ می سیس کارا خوشاریما کے کراچی در موسم غورا ہنو، سمندر نظارے ہنی۔ آبادی زیاد ہنی۔ کاروبار غورا ہنو۔ لھیون در خلق کراچی تی چکرے بئینا۔ کراچی اسئی ملک کئی بڑو اؤ مشہور خار ہنو۔ کراچی ایک تاریخی خار ہم ہنو۔ سیس کارا ما کراچی خوشاریما۔ کے کراچی پاکستان کئی مشہور سیاحتی مقام ہنو، کاروباری او تاریخی مقام ہنو۔ کراچی در چکرا کارا خلق کلفٹن تی بجونا، سی ویو تی بجنا، سمندر ہشنا، ہوائی جھازو ایئرپورٹ تی بجنی، بندرگاہ تی بجنی، دریابی جھاز پشنی۔ جناح مزار، صدر، بنارس اؤ ہورے بڑو خار تی چکر دینی۔ انیس کارا کراچی می لالو خوش ہنی۔

می فیورٹ چٹی کامیک ہنو سی اتوار ہنو، کے اتوار دیس مھو گوٹ بھئیالے بینو جے کوروم نی بینو، آراما ایسونا۔

ما تمو صحت اؤ بدنی خیال رݜیما کے؟ صحت خراب بیلو بدن خراب بینو۔ صحت تا ٹیک بینی بدنی ہم تا ٹیک بونو۔ کے بدنی بو تی خیال رݜونو۔ اؤ خراب تھونو تی نی پھتما۔

اسمان رو۔ نگ نیلو ہنو۔ لا بدل نی بینو لا نیل بونا نیل بینو لا بدل نی بینو۔ الاہ کورومی ہنے لسدر اوسو انگولی نی دونہ

سادہ موبائل اسئ خو ۔1112۔ 1111۔ 1110 ۔128 سادہ اسئ با ایک وخہ در کیمرہ والا موبائل لی الی نو سینو در میمری کارڈ چورینا سی بہ گانئ غگارینا سی نو سیس کئ بعد پوٹوئ نیکالو ناسی نو سیس کئی بعد سمسینگ ٹچ موبائل الئی با لیس کئ بعد ہوری ھم لالی الی

ما رشونو کارا سلوموشن خوشاریما کے دما تھیگی ہر منوڙے کار لمونو، موݜ رزو ستو یا گانا رزوستو یا نعت رزوستتو یا تقریر رزوستو نو سئی دما دے رزونو۔ تو جلد رݜیم یا جل تی رݜیم نو سلوموشن دما دے رزونا۔ آسئی سلو موشن آدامو کوشاریما چی انا در ہر سا رزا نو صفا رزا بئینا۔ کوئی موننا تو صفا ݜوننا۔ نی تا ݜونونو در خرابی آٹینی اؤ نی گا رزونو در کوئی مشکلا پیش تھینی۔ سیس در ما سلوموش خوش تھیما۔ کے آسئی تیز تیز رزونا نو کوئین جا سمجھ نی آلنا۔ کہ ملان تقریر تیز تھینا سو خلق نی پوھا تھینا۔ کہ استاز تیز سبق رئینا شنوٹی سمجھ نی بئینا۔ سیس کارا جے رئینا سلو یعنی دما دما ست رئینا۔ کے ݜونون والے اسانی در ݜُونیسی۔

اسئ پیسی بینک ادامو راݜینو کی بینک ایک ادارہ ہنی سہ اسی پیسئ منجا چورے سہ اسئ پیسی ہورو خلق کوتی نی دی۔ نو سہ اسئ پیسی بیلی نو اسئ دادا نی دی نو او اسئ دادائ پیسئ اسو تی نی دینو